<noise> livi ye ndeyu nka lo ñama kua'a jnu ye <hesitation> livi ndee nka jue'eso, te ni nayeeso te ña tai tiempu ye na nka na ka nka lo kua'a lo kue te ye nda'a xilo jo'o jo'o, lakujlo nkaso ndute naá i'i aju, chinajɨ, ñɨ i'i mino ñulavi naá, te jnu ni ijlo ye té i'ni naá te lakeeso ye nda'a naá, te livi ni ijlo on ni nka te, livi kuu ní nka xi lo ye ni xiy-ka'ya nka ye nduxi naá te livi ñama ni nka, na-ni naá kuu ye comida lo ñama ni nka lo kua'a lo kaaso.